Peran teknologi dalam ana bentuk Ita hubungan no manusia fe'ek ndia ana bantu Ita untuk kakolak ana bantu Ita untuk Ita lebih dekat to hatoli, terus ana bantu Ita untuk Ita bisa esa talelak esa ma ita bisa donge dama esa nai be ndia sa.